<hesitation> ta nka ye lo kaaso á, xi lujua lakua'a ña'a nka ta ye to'o kuenda saludso á lo livi kunde'ya nkaso ta ye lo na kuu ye lo kaaso á, <noise> na nka kuu kuenda chinuuso á, xi ja'ai lo zanahoria nka na kaaso, xi lí lo xindeña'a ja'ai, na nka kuu ta zanahoria, yɨjɨ á, xi wa'ai lo kaaso ye kuu kuenda nka chinuuso á, lujua nka te kú chivi yaxi nka a livi wa'a nka ku- <hesitation> xindeña'a nkai, tai juersa chinuuso á, <noise> livi te ta na nka lo ini nka su'u lo wa'a nka lo xindeña'a nkai ye kuu nka chinuuso á, te na nka lo wa'a nka lo kaaso i'i ta ye la'a kuexi á, lo kú kalamani nka, lo na laka na'i nkasoi taka ye, ye naá ní nka lo ini nchi naá. <noise>